Organik sabzavotlar yuqori narxi bilan mashhur, bu esa ularni ko'p odamlar uchun qiyin qilib qo'yadi. Ular odatda yuqori sifatli ozuqaviy moddalarni o'z ichiga olishi mumkin, chunki ular tabiiy usullar bilan yetishtiriladi.